Imang ni hayung o tongnai mal mata rok chwng hai kok saiman khe ang bohrok bai ani bwkha ni kok salainai. Ang juda juda mal mata rokni kok no swrwngnai tei bongni tomung chamung no swrwngnai. Bohrok hai khai bolong o tongna swrwngnai. Bohrok no bemar rok wngkhai tamo chalai tei bahai khe bemar no hamrwlai abono swrwngnai. Phiaba ang bohrok no chini chamung tongmug rok no fwrwngnai. Ang je rwngmani abono joto mal mata rok no fwrwngnai. Amtwui hai chwng o imang ni hayung o tongthok khai tonglainai.